Hé nlhaasi fiine kanack, go yickna ni di lhaasi ninikane. Purké lhaasi ninikane, kune mu kuumone na ifuu kaye. Idimo laasi ngnitima nfééni yalé ki: bhééne lacki, loogu. worama mu nsaasi fune gnéénameni ghune bhééne ghune, funa locka thiini di foo fule fune béé akane lanni mbuuru mu laasini di fu nsaasi ika dhongtu. Nii iyéyenani, nanghla mu nsaasi fune lasa réémeni kasa dhimo mbon laasi bhééna kitine. Awa réétamo yicki han njéye nééri dé, maa a la dimo song laasi bhééna. Mu suulasi suudé bhééna mu buurfo issula kaye. Mbéé dé, kaade biyayewi-kaade nkayoo nkaye akayeni, a la réémeni, a la dimo yicki han nkoname. Worama akoname, mu la dan mu la doo mu koname, hii, a la dimo awaa. Han mu suu nhiingi manérama-mu-mu-niingi-mu niingi jéétima dijii mu suula sa rootu bééna ka ringi réémini. Antongh lhaasi nkulane kane, mbééla fé. Maa fiinangh kanack, kune gwalanani di niini kane dé. Fiinangh kama, waama nu kayeni, nu foomaruni, nu bunta donghtu ja, nu yongughi nsunsune ja, awaa nu wumburnani kaa bhangh. A fur, nkaa gwonfu. Mmiidangh asa la gnénémo akine-kaa-ndééne akine dimu-fu kuumame. Mu kaye di fu kuumane, a lacka-dimo ngo jéyena ni kit tine, awaa, mmookama nruumu jaanangh. Maa niini jééna-kuna-niini nmlhaasima kuna féé nlhaasi foroma. Maa fiinangh kane, kune lhaasi go féénangh dé. Kune, naada ndhééne ngo féénangh. Ghune nu foomorune foomorune: yama fuunume ni adé fu-yama fuunume ni difu. difu hajii, adéé fuunume difu faye-hajii, nu foomarune, awaa. Nu donghtu, nu yéyenani, nu tu kumbuna ni. Ghune goo féé nlhaasi. Lhaasi niini kane, kuna féé nlaasima. yackma nruu maamone nruu buughunruni, niin nkindé <hesitation> abuughune woma kuume, kune-du-tangne. Kuna a la kaye ka jickame sa bhéélé. Kune tangne kune a béélani ni, a rodé la mbééghine fune gwonfu- fu- fu- fune doode fune mbéé dé. Mbhuughune woma yéélé kuume kuume, a rodo. Loogu fune gon-doode fune mbéé faa a sa kaye foo a sa bhuughati, nangh léé-saasima-mu saasi fune béé a lasa dimo han, oo nditi ni mbhuughune mo mu yééghine, a la laasi bééna jongu, kaye dhiiki fuu saame a ka niingi fuu fulema fuu roda nini. Han niir déé la sa lhaan ni, i la doo han niir dééma dongu. Ghuna féé lhaasi nkulane kane. Maa saame ntanghtanack, yackack nroog nruu sa mhaarani. Kune bhééna mu suudé mu ka thiini du du du fulema fuu nsaasima. Worama nuu yéyenani, ghunté isala ka kulé yongu bhééne gwiitima ka fuu naa adhambu. Foo mbééma wiima ilasé gnini ngiiti ilasa dimo mbon fiinangh ntéékama ntéékane talanaama. Mu deye mu gwoma, mu kuntu nonkuma nu tu thaalanani. ghuna-nruu.